﻿Osobola kubumba omuntu nokozesa amaizi, nokozesa neitaka eri- erirumu nkomusenyisenyi erigumire, norikwaata oritabulemu amaizi, orirubate, kulungi, omare kulirubata kulungi otandike kukozesa emikono yaawe nobumba mpora mpora hari ekyo ekyokuba noyenda kubumba, ekisani kyomuntu, aho noija kumwiihamu omuntu owu okurola ogu.